لو تجدمت أسبوع جدام أول شي بشيك على نتائج المباراة اللي كنت متوقعها، بعدين بشوف أسعار الذهب والبيتكوين عشان نستفيد من أي تغيير، وأهم شي بشوف أخبار عن أي إكتشاف علمي جديد، يعني أي إكتشاف ممكن يغير حياتنا.